چکن کو برڈ نہیں بولیں گے تو اور کیا بلیں گے ہرو؟ دیکھو، اس کے پاس فیڈرز ہے، چونچ ہے، ونگز ہے، انڈہ بھی دیتا۔ یہ سب برڈ کے اصلی سائنس ہے ہرو۔ صرف فرق کیا ہے: چکن زیادہ دیر اور زیادہ اوپر تک اُڑ نہیں سکتا۔ مطلب پجن، ایگل یا کرو جیسا ہوا میں لمبی فلائٹ لیتے، ویسا نہیں لے سکتا بس۔ اب اُڑان ویک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو برڈ کیٹیگری سے ہم نکال دیں گے۔ سائنٹسٹ لوگ بھی اس کو پولٹری برڈ بولتے، فارمنگ میں بھی اس کو برڈ ہی کاؤنٹ کرتے۔ اور ایک بات سمجھو، چکن کا نیچر بھی برڈ جیسا ہی ہے: دن میں دانا چبنا، رات کو انڈوں پہ بیٹھنا، اور اپنے بچوں کو ونگ کے نیچے کور کرنا۔ مطلب ہر ایک کوالٹی برڈ والی ہے، بس فلائٹ میں زیرو مارکس سمجھ کے دیکھو۔ میاں، آسٹرچ بھی اُڑ نہیں سکتی، پینگوئن بھی اُڑ نہیں سکتا، پھر بھی دونوں بھی برڈ ہی ہے نا، ویسا چکن بھی ہے۔ تو سیدھی بات، چکن اکدم اصلی برڈ فیملی کا ممبر ہے، تھوڑا گراؤنڈڈ ہے۔ بس ہوا میں اسٹائل نہیں مار سکتا، لیکن عزت، پہچان اور کیٹیگری فل برڈ کی ہے اس کے پاس۔